Ho dimiyan mami bera wure a ara ararobe mɛ'a nunɛ mɛ'a mɛ we arani la'urudena ho tonu so ho be wosina a ho besina ho yan be we wesina ma tete aranobe a benɛ o we nɛ bun a sunuwo mi le o ta na uwe nɛ yi wa ara ba ba nicoza uwe yan we ji tuwa don an arani nicoza o mu'a mɛ tonu a'o tonu so a besina ma tete